<hesitation> Sakafo misy matsiro, ah! Sady magnitra mahita fahasalamana nakay zay koafa fa misy la famille zo tonga atragno basy izy tonga de ahinao we zay aty boka majunga aty ty resaka kaly misy voanio io ein!ohatra we kida, teo zao kida, ahariko voanio, io zany sady, fruit zany io voanio enao manatsara nimalo tonga de ao tsara mintsy ein!kiasy tsara mintsy io tafiaro.